Na u jam ev e vete in Sudafrica pë një javë, vu te valixha pethkat, këpucët, na ë se do bunj l’escursioni, pethkat pë l’escursioni, pë‘ të vete te malet, çë di a sicunda di çë viaxhu me vete bunj, na ë di turismu, na ë di turismu naturalisticu per esempiu, dipendi.